پولش پکوان پکوانا لیے جانیاں ہے۔ جس وچ میٹ، خاص کرکے پورک، سبزیاں، مشروم اتے ڈیری شامل ہن۔ اس لیے اک وِشیش مٹھا اتے کھٹا جا فرمنٹ کِتا سواد پروفائل ہوندا ہے۔ مُک پکوانا وچ پیروگی، ڈمپلنگ، بیگوس، سٹو، گولابکی اتے وکھ وکھ سوپ، جی میں کہ جوریک، کھٹا رائی سوپ اتے بارشچ، چکندر دا سوپ شامل ہن۔ روایتی تیاری طریقیاں وچ اکثر لمبے پکاون دے سمیں شامل ہن۔ اتے بھوجن عام طور تے اک ملٹی کورس معاملہ ہوندا ہے، جس وچ سوپ، پاسے والا میٹ ڈش اتے کئی وار اک مٹھائی شامل ہندی ہے۔